To da ngig zara tsho a thala ka man sboo digida kwarar ha kita kula digeda kwaraha mitse hkar ɗe nai dige kitakula ngig nah dige manaha uɗa dige manaha ngig nah sana'a manaho ngig sana'a manaho da nah gaho ngalele ka zarnam tha da hutaka vana nuse niha nga gathara sbba bi amma nga dige maninda mana biyo antinaka fatsiyo tsaware tsatsin da wahal sbba saboda tuɗah niha saboda tug hannu dag hanuna ngig dige tuk dvatsho thahaka aɓocho baka varane ngude gathaha gatha biya amma da tsgaha dige da kwaraha ka zare nahe a sabba zadd sbbo amma tsagune miya dokoki sare thaha ka abara kate thaha ka bara kaye thaha ka gatara dige da tskwarva kuza kazak thaha hwaya hwayo thaha ka barhe mho atub dig ufad no dige ndi duɗe tab ka sbba yan tama. Tab dugwasarno da tha zar ka manga kula zine ngada gathara sbba bi ta wdah niha da ngig dige dava tsi ne kathara ba sbba bi amma da nge dva tsin biya man rass kada man sbaa niya tsa zak kine da kathara kathaka sbba ka zar sabo da tsatska wahala a sbba da nga dige vaka bi tsitsa mangaha sbba ma nga nus nuse da gida biyo hrama da zaɗ bahha bima to wɗahe tsa tsud kwarane za ɗɗa sbba ni amma dada da gaba kwarame ndikene niha ka fta bi zdda sbba kam zdda amma da gataha dige da giɗda kure nga dige hnarna harkud ndika sbba bi ma da mangaha sbba nuhwasa baha darajo tsahwa ha baha daraja zara baha darajo amma jigune an tab kayane dige zda sar sbba yan tama amma da manga ha kula zine ngde da renaha renabi ngu de renahabi amma ngud tsugude but manahai yud sbba kude ɗuda ha nuse kadagkavalaha da ɓaka sva yawaha butbute. Ki tsawha tsawa tsude tukɗule da kwarane imma digigite kwaraha nuse kokuwa wur jugune agata hai ya yahsar yaya ya yah sar ka nusa kwarane ndikira batsu de nuse ngaha hara kaff biya nahe atd tnd ndiken ha dava nɗike na ha tsuka dokoki sbba kam ka san a tskwarahayud akwaraha yude dadan ngaha man ndiken bi thitarka hutsaval nusa ts anta udah ngaha bara kaff ngaha bara kai bi ngaha kula za kuzatf bi ngaha kula zara bo da giɗa nadan kut giɗa ni diken ra an tab kiyare yahan hiɗa ka zarar dada naka sbba nivude attab dige hkarde ufade wanan daga mataki sar bf ha bi mat ndiɗa ha kwarana daman sbba ka niya bi tsatsud kwarane sbba zdda ni amma jugune hkarɗ da ufaɗ na wanan da gig bi ndid ba kwarar he ka uda har na bi suboda tab ka giɗa halna da hufana bahha da nuse kab niha kwarakwarane koware yab ha yabude. To tseditsa gat thar naha jada gat tharnaha an tab ka gidahe zine dada hwa2a kowana dag urama kazak hwayahaz hwayitar da gat ha gat dan saboda gidaha za yane nahgitar amma da tsigin da ɓaha da hwara za dad kina da sbbo check-check na biya ma a huta nushina aa man tharhi na ha bamara biyo a nga dighe tsin biyo kagani atab ka giɗa za sbba yan tam atab gida sbba yane takara ka ka zara kwarane niyya mamisar ka giɗa za sbba yan tam amma wura da tsha da kwarane hwara kayan ka lava kwara kai ude niha kaman kwazo hra saboda bfha da ɗau kaka tab ka dige daraja kadige da manaha yane amma to manga bahha ndik yan kam kwara na kwaran da man sbba ka kana kam nga ɗul sar biya ai nga ɗul sar an tab dige takwahayyud kwarane ndilyane ndiken ndikene manga dige mataki tf baf ha tf bi wanda kwarane niga niya ngate kwar ngude da baha nusbi ngude baha nus bi antauɗale saboda ngahakur nga niha bi. Nga bara kaff bahabi nga bara kai bi nga zak kwarane bara ki daraja ki bab ya duheve bara daraja kiya tsitsah sane dige naha sbba yane tam amma tsitsa nge na ngig digit tsha zak yanfa a tab ka sbba yan fa amma to da ngig digit tsha ngude kwarana niya biyo kwara par ha pro kowar prapra kwarane nah daka da ftasare zarna sbb ku wine nah daka daf tasak zarna sabkwine yane hwara yan ka sbba yan tam amma wur jiguwa nga dige manaha biyo war naka sbbo niha kam gaf sbba ka tsa hanina kwara zara tsif ta hayya anta hayya tska naka sbba ni da katarhe kata ka da dokoki mits hkarɗ niyo hwara tska sba niha ni dige manude.